في وسط العاصفة جوية، كانت سفينة غريبة جت وطاحت على الشاطئ. كانت مهدمة شوية بس كان فيها اسرار أشخاص، عاشوا فيها بعد ما كانوا بعد ما فتشوها لجوا خريطة جديمة تكتشف كنز مدفون من زمان.